<noise> Ny lokom-bolo hitako aloha misimisy eo am'roapolo na ny lokom-bolo ampiasain'olo fa tena ny lokom-bolo misy amin'olombelo eo am'karazany telo eo.